Karazan̈a kiraro haiko ndraiky zen̈y: savaty, talon, tenisy, <hesitation> ro adidasy àby ren̈y fandesina mandeha man̈ano basikety àby ren̈y <hesitation> ino koa kiraro fandesinaman̈ano laboly.